मास खाने की जगह ﻿पनीर खानि चाहिए पनीर कोफ्ता हो गया ये मटन कोफ्ते की तरह लगे च लौकी कोफ्ता हो गया और कच्चा केले का कोफ्ता हो गया। यह सब मांसाहारी लगे छ पर शाकाहारी हे लेकिन सब्जी से सारी और सोया चाप टिक्का होगया ये चिकन टिक्का के नई लगे। छ राजमा कबाब हो गया चना कबाब हो गया अटी सु करी में फेर मशरूम मसालो सोया सेक्स करि पालक पनीर आशय की जीजा खा सके छ और बिरयानी के कारण फिर आजकल तो सब्जी वाली बिरयानी पाप लागी वेजिटेरियन बिरयानी सोया बिरयानी खा सके छ। और कटहल बिरयानी खा सकते हैं तवा पुलाव खा सके छ ऐसी चीजें खा सके छ।